Ngyra t’ndryshme, e bardhë, e zezë, e kuqe, e portokallt, e kaft, e gjelbërt, e verdhë, ngjyrë ari, ngjyrë hini, ngjyrë e vjollce, ngjyrë e kaltërt, ngjyra e pembe, magjenta, ngjyrë korali, indigo.